والله السلام العالمي ممكن بس يحتاج جهود كبيرة يعني دولة لازم تحترم حجوج الدولة الثانية وتحاول تحل مشاكلها بالحوار بدل الحرب، بعد لازم الناس يتعاملوا من الصغر كيف يتجبلوا بعضهم مهما كانت اختلافاتهم، التعليم والتفاهم يلعبوا دور كبير.